<hesitation> ŋ bʋʋ bisí álámɩnáá, álámɩnáá yála ka yɛ tʋtʋŋɛɛ mɛ báa abéeré bʋká ŋáŋɛ táa kɔní fɛɩ bɔɔ? Tʋtʋŋɛɛ lekifɛrɛ mɛ lekifɛrɛ lekifɛrɛ mɛ báa abéeré, álámɩná lekifɛrɛ yáa ɔñdɛ, ɔ lékire fɛ báa abéeré bʋká báa ire siŋákáridɛ táa kɔní fɛɩ bɔɔ? Dɩí ná sɩsɩ bʋná táa yála ka yɛ bɔɔ, bíɩ ŋsɩ mʋ gɛɛmɔ mɛ, bʋná táa yála ka yɛ bɔɔ, yáa sɩ bé? <hesitation> bíɩ ŋsɩ bʋmɛ nɛ ŋñná sɩsɩ bíɩ sɩ tʋvatʋtʋtɔ tá kɔnɩí, símɔɔ kɔní. Ñŋsɩ bʋtá fɛ mʋ tʋna tɩtɩŋɛɛ ŋñná ŋsɩ fɛ ɔɔfábire ŋʋrʋ, ŋñná ɔɔfá- ɔɔfábire ŋʋrʋʋ yála ka baŋ fɛɩ, ŋʋrʋʋ yála ka sɩwʋ fɛɩ, ŋñná sɩ siŋákáridɛ kɔní bʋlɔɔ wɛ, ŋñná siŋákáridɛ kɔní bʋlɔɔ wɛ. Bʋyelé dɩí ná sɩsɩ bá tɔŋ sɩ álámɩná wɛná lekifɛrɛ báa abéeré, ɔ lékire fɛ báa abéeré, óó, léŋáa ká, dɩí ná sɩ kaá yɛ ŋsɩ kawɛ gɔɔrɛ sóóni, kawɛ gɔɔrɛ sóóni, álámɩná lé táa yɛná lékiredɛrɛ álɩ ka tala bʋ ŋírɛ lɔ álɩ ɔ tɔŋ sɩ aayí goóre kaá má wáana mɔɔ mɔ, ma kpá sɩ ma lékire fɛɛrɛ goóre kaá bʋ wáana mɔɔ bʋ talá bʋ goóre, ñ ŋ. Bʋtáa yála ka yɛ mɩnɛ bɔɔ, bʋtáa yála ka yɛ mɩnɛ bɔɔ, ŋñná sɩ lekifɛrɛ táa yála ka vala báa abéeré bɔɔ. Ire wɛ ŋñ yála ka ná sɩ ah signá- signákárídɛ dzʋʋ. Ñŋsɩ bʋwɛ mɩnɛ ró ŋñná sɩsɩ álámɩná, bʋʋ yɛ nmɩnɛ na álámɩná ɔ dzɩŋ ɩsɔɔ, ɔ dzɩŋ ɩsɔɔ sɔkɔrɛɛ yá, ɔ dzɩŋ ɩsɔɔ goóre, ɩɩɩŋ tɛfɛ bíɩ ŋtɛɛ mɩnɛ bɔɔ. <noise> tʋtʋŋɛ táa yála ka yɛ báa fɛ báa abéeré bɔɔ, tʋtʋŋɛ káta yála ka yɛ báa fɛ báa abéeré, lekifɛrɛ táa yála ka yɛ báa abéeré bɔɔ. Lekifɛrɛ wɛná ire bʋʋ yála ka yɛná siŋákáridɛ, ire lekifɛrɛ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ bʋná wɛɛ. Álámɩná dúúnia sɔkɔrɛɛ dzɛ. Ñŋ álámɩná lɔ ɔ tɔñ sɩ ɔ sɔkɔ ɔ wɛná ɔ wɛná biina ɔ wɛná bʋ feé- feé, ɔ lékire fɛɛ, aayí. Bʋwɛ bʋʋ kɔnɩ kaa ŋákárí ɔ lékire. Bʋyelé lekifɛrɛ tá báásí ka fɛ álámɩná dúúniamɛ álɩ kala ɔɔ. Ñ mɩŋŋ! Lekifɛrɛ wɛ, amá bʋwɛná ire bʋ siŋákáridɛɛ kɔní. Bʋyelé álámɩná dúúnia sɔkɔrɛɛ bʋyɛɛ ŋkpáaá ŋñ sɔkɔ mɩnɛ ŋ tá kpáá ŋñ sɔkɔ mɩnɛ. <noise>